أوكي، أكثر شهر أحسه حر هو شهر يعني إيش؟ ثمانية مثلاً، وهو يكون أكثر شهر رطوبة كمان، شهر ديسمبر أعتقد إنه يكون بارد، جفاف، ما أدري، يعني هذي الفترة اللي يكون فيها تقلبات، شي مثلاً تسعة تماماً أعتقد.